माका कोणी जेवपाक अफोयत आनी माका वाचनक फावोना जाल्यार हांव तंका। बोरें बाशेण कित्यक याेन्का जालेन्ना ते सांगतलो आनी माफी मांगतलो कि याेन्क जाले ना मुण।